Mumuhu ke kakani o nā ʻūhini i ka pō. ʻO ko lākou kani mumuhu me like i nā poloka koki ma ka mokupuni o ka ʻaina o Moku o Keawe. Ua himeni nā koki i ka pō apau me like nā kakani mumuhu o nā ʻūhini.